احب الرياضات اللي <hesitation> تتطلب بدنية <hesitation> اكثر مثل رفع ال-الاثقال وكرة القدم احبها لانها تحتاج قوة جسدية وتحمل كبير خاصة الحركة المستمرة او التعامل مع اوزان ثقيله اما الرياضات <hesitation> اللي اقل بدنية مثل الجولف و الرمايه <hesitation> تحتاج تركيز ودقة اكثر من الجهد الجسدي عشان كده جسمك يكون مرتاح بس عقلك هو اللي يشتغل اكثر.